Jerdha e xura se je trasferire te një qytet më i madh? E çë je vete Rom, ku je vete? E si kle, si kle çë… ah ma çë je vete shurben atje, çë këtu ngë gjeje? Ah mirë mirë drëngova, mirë mirë të kesh sorti e pë‘ gjërgjish u jam këtu, më bun një telefonat e u jam sempri a disposizioni, rri mirë.